kondee nu yaa nuã luuɛ sɔ feŋ mu la kiimu taɔ kpá jandáa bɛ, keele jambáa, keele a kpɔɛ bɛɛ fáa mu bɛ a lɔ, kemu hiŋí kondee aa luuɛ sɔ ya tae ya a fɛe lɛi mu áa kpɛlɛ, amu mɔ< > ánda anuã luuɛ sɔe anuĩ ta anuĩ na kpoboe la kpoboe yaa su kɛnu kɛmu kaŋ bhíí kuŋ tia lɔɔ kaŋ bɛna kó anu bɛ anuã leŋɛ nu anui̍ to nu. lɔne bhíí wae kambá aa manjá jaa sɛe buunaã waa bee kondee nu ye kɛmu anu lɛi mu anu kuŋ anuã luuɛ sɔá, lu bhíí tai wati bɔɔ i wooa kɛ i yaa te kɛ i bee kuŋ a tea kɛgee i yaa tɨɛ tiɛ, anuí ko bhíí anuĩ a maã wakɛ bɛɛ kɛ anu sɛmbɛ la, kɛmu luu bhíí anuĩ te wa kɛ nu tee i bɔ tee bee anu bindáa, anuĩ ti nu sonái kee sonáa bee anuã leŋɛ nu kpasi. anu a nuã leŋɛ nu to nu wa anuĩ anuĩ lɔŋ feŋ kpao, sáamã anda bɔe anuĩ bɔ anuã kɔɛ bɛ nu la anda tae anuĩ lɔ feŋ kpao anuĩ naa amu anda anu baa anu aa kee lɔɔ aanu kee kɛ anu laká kɛ nu baa anu anu kɔ lɔŋ feŋɛ, konde bhíí nu nu luu bhíí wae a sɔɛ kambá wa a bee anu ye <noise>